Máyusinii vaccum ɗum ɗum waɗata tuɓɓaade coofe e pellel kadi jaawnde. Ko ɗum waɗata ngam maɓɓe ɗaɓɓude e ɗum, waɗtiɗa seeda ngal. O tuɓɓata coofe ɗum moƴƴo ngam pellel ngii e.